لو كان <hesitation> لي القدرة إني أكتسب مهارة أحب يكون إني أتحدث بعدة لغات، <hesitation> يفتح لي أبواب التواصل مع ثقافات مختلفة، يعزز الفهم المتبادل بين الشعوب، تساعدني على تعزيز فرص التعلم، التعاون، أحب جد يكون <hesitation> مخزوني اللغوي جد قوي قوي مرة.